aja ñaa tu tu ntatyi suku ka´ra uun ñaa siniyo hua yaaru suku´n riso uun ntyi nikuaru ntyini sana ru ntatyiru ñaka ra kòsine tyi un nani saru´ha kuna uun sini ntyi ntyi nikuaru nakatye ni tyi ñaa ña kiimi kua ra sa ni sinteena ti taku ñaa tiku águila ha ntayi suku ntatyiri ra ñara ñaa kii kua ra ika ni sintee na tyu ni kuu ni sa´na tu ntayika